E wiyde Koppens leydi Maroko, e wodi ndungu e dyiman topol e nder lebbe Maris e nogas e Desemba e yiite ladde.